<hesitation> niño jna'aso kue'e kayu, kue'e lijni ko ko meni agurdiente te <hesitation> na mijni ye aguardiente naá, te chiviso te kujuiñi ye kue'e lijni naá, ye ja'ni lo jna'aso, te ye naá kuu ye kutajnaso.